Su'u ñatu nandɨ'ɨnchi ko'o ko'o plastico, xi meni ko'o <hesitation> de ko'o nde'yu nandɨ'ɨnchi ña iyo tazanchi iyo ye kee tuli a a kee <hesitation> chocolate o a tuli a taka ye naá nandɨ'ɨnchi ñatu nandɨ'ɨ kii la'a la'ayɨnchi a la'alɨ'ɨnchi te ko'o plastico naá nda nandɨ'ɨi xi lujua <hesitation> jnɨi ko'o naá te <noise> ta'vii a <hesitation> ña ña ku-ininchi ye ta'vii ko'onchi.